Umbrella ve thung tsam niliap ngun tia tsu mi tsu he. I main pangathu anita, main budi pangath anita. Tsu tsu kenopi anita, tsun ribs anita, shaft anita, handle e runner anita. Tsun i kenopi tsu kami ajung, hemi i akovar tuang kanita. I rain proof natu kami akha anita. Tsun tsu mi i support tu tsu, i ribs tu anita. Tsu kami structure a peita anita, kami umbrella a akha. Tumbrella ve thung tsam niliap ngun tia tsu mi tsu he. I main pangathu anita, main budi pangath anita. Tsu tsu kenopi anita, tsun ribs anita, shaft anita, handle e runner anita. Tsun i kenopi tsu kami ajung, hemi i akovar tuang kanita. I rain proof natu kami akha anita. Tsun tsu mi i support tu tsu, i ribs tu anita. Tsu kami structure a peita anita, kami ambrella a akha. Tsun i shaft tu kami alaya roturam ninhol tsa. I tia kanvon tsan ang deo taipa anita. Tsun handle tu hita up more dea kanvona tak tak ang kani leta. I kami laukha runner anita. Kami runner tu kami umbrella akha niliap ka kan open le, kan close tu ra. Min puitu anita tu. Henho zongzong in tsum kon kani nai. I ambrella tu a siem tanitu. sun i shaft tu kami alaya roturam ninhol tsa. I tia kanvon tsan ang deo taipa anita. Tsun handle tu hita up more dea kanvona tak tak ang kani leta. I kami laukha runner anita. Kami runner tu kami umbrella akha niliap ka kan open le, kan close tu ra. Min puitu anita tu. Henho zongzong in tsum kon kani nai. I umbrella tu a siem tanitu.